Teneivauk no uli buk angan using a tenei vong man na rot na no pasal ane nei lu lik non po luksuai aongos niri pok i teneingelik ang. Asukang a teneivauk na mas angan ani pok ka ago nei vingag. Aino le ni na angan a mang ke pok voiang parik ka roron ani nei vinga asuang a tenei vauk no mas angan tenei vauk.